اسہ اچھا سوج داد اے کہ اسہ چاگڑد ئسے ٹے بھروسہ نا انت اہمیت اے او ہندا وڑکہ بھروسہ ارا جاگہ ئے دوئی کیک۔ نن ہُرن انسان نا زند ئٹے بھروسہ اسہ بھاز بھلو گِڑاس اے۔ اگہ انسان ہرا وخت آ تینا بھروسہ ئے ختم کرے، ایسر کرے دہن چا او تینے تنیا کرے۔ تینا زند ئٹے، تینا زندئے ویلات آ گواچی کرے۔ او ہمو وخت آ کہ تینا بھروسہ ئے ایلو مخلوق آن ایسر کرے۔ ہمو وخت آ او ایلو مخلوق ان کشکا۔ نن چاگڑد آ ہیت کننگ ان مُست صرف اگہ نن تنیائی بندغ نا جند ئنا زند ئٹے بھروسہ نا زیا ہیت کین توننے دا معلوم مریک کہ اسہ بندغس کے تینا زند ئے تدیفنگ اے تو او تنیا زندئے تدیفنگ کپک۔ زند ئے تدیفنگ کن لازم اے کہ چاگڑد ئس اوڑتُن اوار مرے۔ ہندا ہیت ئنا سوب ان ارسطو تو انسان ئے دا چاگڑد نا سہدارس پارینے۔ امر پارینے تہِ؟ کہ انسان ہچ بر دہن مننگ کپک کہ اسہ کمرہ سے ٹے تینے بند کے تینا مچا زندئے ہموڑے تدیفہِ۔ دادے نن ہندن سمجھنہ، سرپند مرینہ کہ دا گنوک ئس اے۔ گنوکس منہِ- مننگ کیک کہ اونا دماغ کاریم کپکک۔ او ہچ بندغ ئے تپکک۔ او چاگِڑد ان پیشن مفکک۔ او چاگڑد ئٹے بفکک، چاگڑد ئٹے ساڑی مفکک۔ او گڑا اُڑا نا اسہ کُنڈئسے آ تُولوک تینا زندئے گدریفک گُڑا اودے پین کس ئتو ہچو تعلق ئس مفک۔ اونا زند ئنا ہچو مسخت ئس مفک۔ نئے کہ اونا زند ئٹے خوشی بریک نئے کہ اونا زندئٹے گڑتی بریک نئے کہ اونا زند اسہ سر سہبی بریک ہندن دہن چا اواسہ بے مسختو زندئس تدیفنگ اے۔ ہندا نن پانہ کہ بے مسخت آ زندئے ہمو تدیفک ہرانا دماغ خراب مرے یا ہمو تدیفک ہراکہ چاگڑد ئٹے تینا بھروسہ ئے ختم کرینے۔ دہن کہ اسہ بندغس اسہ چاگڑد ئٹے دہنو ارے ہرا ہر بندغ ئے جاگہ نہ جاگہس، ہیت ئنا ہیت ئسے آ اودے دھوکہس تسنے یا اودے ریفینے یا اوڑے ہندنو ہیتس کرینے ہرا مخلوق ہمو ہیت ئے باورہمو ہیت آ باور کرینے ولدا جٹ ئسے آ معلوم مسنے کہ او ہیت دروغ مسنے۔ مخلق ولدا فریشان مسنے۔ ولدا مخلوق نا ذہن ئٹے ہندا بسنے کہ دا فلانی بندغ د اہیت ئے کرے۔ دا بھلو دروغس تڑے۔ دا دروغ تڑئس اے۔ دادے پین وختس دانا ہیتاتے آ ہچ بر بھروسہ کپیرہِ۔ تو ہندا بندغ پین وختس اگراسہ جائی نا ہیتس کے صحیحیئو ہیتس کے تو او مخلوق ہندا ہیت ئے اوڑان بننگ ان پد ہندا سرپند مریک کہ دا ہمے دے نا دروغ تڑ اے۔ ہمے دے دا داہیت ئے کرے، اینو واپس دروغ تڑِنگ اے۔ الِّبودادے ہیت ئے دانا بنپبو آ- تو اونا ہموڑے مننگ کیک کہ اسہ المیئوہیت ئس اے یا المیئو اونا گرج آ-آ-آ- اسہ اُمیت ئس اے کہ کنے داسنگتاتے آن اسہ کمک ئس ملّہِ۔ ولے سنگتاک اودے دروغ سرپند مسرک، اونا کمک ئے کتوس دہن چا تینے پدی بٹےہمو بندغ۔ دادے بھروسہ نا کمال۔ اگر بھروسہ ہندوڑ مس تو دہن چا اونا زند سرسہب مس۔ اگہ اینو ا-ا-ا- اگہ پھگہ گڑاسے نا گُرج مس تو اوتینا ہیت ئے سنگتات آ مونا کیک تو سنگتاک ہُرِرہ ہاں دا سنگت ئس اے بھروسہ نا والاس اے۔ اوک اوڑا یقین کیرہ۔ گُڑایقین کرسہ او، اونا کمک ئے کیرہ۔ اونا ہیتاتے آ م- ہیتات ئے صحیح پو مریرہ۔ او سرپند مریرہ کہ داہچ بر دروغ تڑپک۔ داہچ بر دروغ تہ- تڑنگ تڑپک تو دا ہنُّن سمجھہ اونا بھروسہ ئے ہندا بندغات آ مونا زندہ اے۔ ہمو بندغاتے تون سرسہبی اٹ۔ او اودے انتس نا گُرج مس او ہمو بندغات ئے، ہمو چاگِڑد ئٹے، ہمو مخلوق تُن تول و بش کرسہ، اوفتے تُن کمک کرسہ اواری ئٹے زند ئے تدیفک۔ او تینا ویلات ئے ہم اوتا مونا درشان کیکک۔ ولدا ہموفک اوفتا کمک ئٹے ہم بریرہ۔ بش مریرہ اوڑتُن اوار سلِرہ۔ ہندا وڑ اسہ چاگڑِد ئسے ٹے بھروسہ بھاز بھلو اہمیت ئس تخک۔ ہندا چاگِڑد اگہ بے بھروسہ مس دہن چا کل اسٹی اٹ زند تدیفِرہ۔ اگر آآ- بھروسہ نا روتَغاک آ- خرن مسریا خرسہ کریر تو دہن چا ہمو چاگڑد مونی کائک، شون ہلیک، سرسہبی خنک، آسرات مریکک، ایمنی بریکک ہموٹے۔ او بے ایمنی، بے آسراتی، دا کل سوباک او بے بھروسہی نا۔ داخاطران کہ مخلوق اسہ ایلو نا دزمریک، اسہ ایلوڑان او بد دیک، اسہ ایلو ئے ہچ سرپند مفک۔ ہندا وڑمریک کہ یا داڑے کنے ہچس اسہ جوانو صحیحیئو ہیت ہم ملپک، صحیحیئو کمک ملپک۔ مخلوق ہیت کیرہ تو دھوکہ ایترہ۔ مخوق نا دھوکہ نا سوب ان دا چاگڑد ئٹے ہچس دوئی مفکک۔ ہندا وجہ غان مخلوق ہُرا چنگ- دا چاگِڑد ئٹے ہچس اف تو او چاگڑد ان ہرا کہ۔ عقلمند انگا ئے ہرا سیانڑا اے او کوشش کیک دہننگا چاگڑدان تینے پیشن کشک۔ انتے؟ سما اے تہ کہ بے بھروسہ ؤ چاگڑِد ئس اے۔ داڑے ہچس مفک تو اودے الّسا کیک تہِ۔ ہراکہ تعلیم یافتہ اے، ہراجوان انگا اے، ہرا خوانندہ اے دہننگا چاگِڑد ان اوتینے کشرہ۔ او پیشن کارہ۔ او پین چاگڑداتے ٹے ساڑی مریرہ، ہموچاگڑد ہراڑے کہ بھروسہ ارے۔ بھروسہ نا روتغاک زندہ او۔ او ہموڑے کائک تینا زندئے تدیفک تو اوڑے او سرسہبی خنک۔ او ہراچاگڑد ئے کہ بے سر سو- بے بھروسہ اس، اوڑے بے امنی اسکہ، مخلوق اسہ ایلو نا دُز اسکہ، اسہ ایلوآ مخلوق بھروسہ کتوکہ تو اوڑے بے امنی مس، بے آسراتی اس، اوڑے مخلوق نا زند بھاز سختی اٹ گدرینگا تو ہرا داسا چاگڑ ئٹے بھروسہ ارے اوہمو چاگڑد ئٹے ساڑی مریک۔ تو اوڑے بندغاتے ان انت ہیتس بِنِک، بندغات آ حالت ئے امر خنک او بھروسہ کیک کہ واقعی دا دروغ افس۔ اینو ننا چاگڑداک اگر دا ملک ئنا نن چاگڑدات آ ہُرن تو داڑے ننے ہچ ئسے آ بھروسہ اف۔ انتئے کہ داڑےہِنانے ختم مسُّنے بھروسہ۔ کہ اسہ اگہ پخیرس اے پِنڈِنگ اے تو نی دا پاننگ کپیسہ کہ دا مجبوراً پنڈِنگ اے یا دا مستی اٹ پِنڈِنگ اے۔ انتئے کن دہننگا ہندن اـآ- داسا گروپاک مسنوہراکہ اسہ لابنگ ئسے ٹے او۔ ہراکہ اسہ مافیہس جوڑ مسنو۔ دا پنڈنگ ئٹے ہنُّن سمجھہ کہ نا پورا جائیداد نا زیا، نا مال ئنا زیا قوضہ کننگ نا سوچِرہ۔ یا کہ اینو اسٹ ئس دا پاش کیک کہ ای بیمار اُٹ کن تو علاج نا پیسہ اف۔ کنے فلانی مرض اے۔ ای تینے درمان کننگ کپرہ۔ دہن ہم نی بھروسہ کننگ کپیسہ۔ انتئے بھازاک فراڈ مسنو۔ فراڈاک بسنوننا ایلوتا۔ ہراکہ ہچو ہاسپٹہ- ہسپتال و دائے تے ٹے افس لیکن پنڈنگ کن تینا پیسہ ہلنگ کن مخلوق ان ہندا پارہ تینے، بہانس کیرہ یا ڈاکسر ئسے نا پرچی ئس ہتیرہ۔ کہ کنا دا مرض اے۔ کنا دا مرض ئکہ کن تو پیسہ افک۔ کنے ایتے، داوڑ بھروسہ مفک۔ تو داوڑ اینو ننا چاگِڑداک مسنو۔ دروغ مسنے، دھوکہ غاک مسنو۔ دا حالتات ئے ہُرنہ تو نن ہنْا خاطران ہچو بھروسس کننگ کپنہ۔ اینو اگر پیشن نا ملکاک ترقی کننگو، شون ہلنگو، مونی ہِننگ او، سرسہب مسنو تو اوفتے ٹے بھروسہ ارے۔ اوفتے ٹے دادھوکہ بازی ہچ افک۔ او مخلوق ئے ریفپسہ۔ او مخلوق ئے دزپسہ، او مخلوق تُن دونمبری کپسہ۔ ننا دا مخلوق ننا چاگڑداک دا گڑاتے ان، دا گندئیتے ان پُر او۔ ہندا وجہ غان ننا چاگڑد اٹ بھروسہ اف۔ ہنداسوب ان نن پدی اُنک، نن مونی ہننگ کپنہ، سرسہب مننگ کپنہ۔ تودان- داڑے ننے دا سرپند مروئی تمک کہ ننے ہُروئی تمک کہ واقعی ننا چاگڑد ئٹے امر ارے اف۔ سہ- بھروسہ افک تو اونا نشانیک داد او۔ ہنداوڑ نن پدی اُن۔ او ہرا چاگڑد ئٹے سہ- بھروسہ نا روتغاک زندہ او تو او سرسہبو، شون ہلوکون او۔ بھاز دانا اہمیت ارے۔ تو ولدام اگہ نن پین داد- دادے داوڑ اٹ ہم نن ہُننگ کینہ کہ اسہ قومس، پورا قومس زند تدیفنگ اے اسہ علاقہ سے ٹے، اسہ شار ئسے ٹے تو او اسہ ایلو تو سنت و سیوت اٹ اگہ زند تدیفنگ او، اوفتے اسہ ایلوڑا بھروسہ ارے، تین پتینی ارے اوتے ٹے، او اسہ ایلو ئے چارہ، سیالداری ارے اوتے ٹے۔ او بھاز آسراتی ٹے زند تدیفرہ۔ اوفتا آسراتی نا سوب داوڑمریک کہ ہرا وخت آ کہ دا چاگڑد ئٹے اسہ بندغس فریشان مریک تو پورا مخلوق ہمونا سیڈ آ کارہ۔ مخلوق ہُرک اڑے انت ئسے فریشان اے۔ اونا ہمو فریشانی ئے خّ- ایسر کیرہ۔ اوڑتو کمک کیرہ۔ اگہ اسہ بندغس۔ اسہ ے- ویل ئس بسک تو ایلو مخلوقاک اونا ویل ئنا ایسری کن اوڑتو کمک کیرہ۔ دادے پارہ بھروسہ والا، دادے پارہ تین پتینی، سنت و سیوت۔ اگہ کہ اسٹ ئس کَنتوک تو ایلوک ہم ہموڑے بھروسہ متووک چاگڑد ئٹے تو ہر اسٹ تینا وڑ، تینا اُراٹے، تینا خاہوت تُن تینا زندئے تدیفک۔ او ولے خلوق ئٹے ا- پین ہخس فریشان مریر، لنگڑ مریر، ملاس مریر پین کسس- کس اوڑائے ہُپّک داخاطران او خلق ئٹے بھروسہ اف۔ اودے دا-م- دا سرپند مفک کہ آیا جائی نا او ملاس اے؟ جائی نا او لنگڑ اے؟ یا ہندن تینے ظاہن- تینے پاش کننگ اے۔ دا بے بھروسہی نا علامتاک او۔ داڑان بھاز چاگڑداک پدی تمّرہ شون ہلپسہ۔ تو بلوچستان نابھاز بھلو اہمیت ئس ارے۔ کہ نن داد ئے پو مرین کہ دا بھاز چاگڑداک ئے مونی دیک۔ او داڑان اوک تینے مونی دننگ ئٹے شون ہلیرہ تو دا وغہ تن پاوہ کہ چاگڑد ئسے کہ بھروسہ بھاز اہمیت تخک۔